Ka akke inni pa kaluru sanna todo a pole nakua injo taua punna arakki ballo sanging tole sanging nginung ki ere kaluku, injo bede bal-ballo kalia bede anua apa arenna ere kalukua injo nganu-anu tole nampa ballo to injo pole punna biasa nakke nganre a pada paria <hesitation> toma' ka injo toma' a injo nu balo to ni kanre paka hara anu <hesitation> injo-njo toma' aka nu ballo punna ni kanre ballo pangittea massuna injo ballo pila hara injo pangittea injo mange ri dellekang injo ballo na pole nganrea odo, berasa eja atau berasa batara ka nu ballo to ji ni kanre pada to'ji berasa-berasa nu biasayya, nampa nu ballo to'ji pole ni kanre ka nu lohe ji tu nganre ka boheku injo riolo sanging iya tonji injo pole na kanre na seha' to ji saggenna kuni-kunni inni umuru na inni bohe ku riek mi tuju-tuju puloang nampa kang kanre na injo sanging iya to ji injo pole na kanre berasa batarayya anda i nganre berasa nu maraeng jadi ni ittemi injo nu ballo na mentodo injo berasa batara iya na atau berasa ejeyya injo injo riek todo injo ri kamponga kaju cina areng na Nampa inni nu lohe to inni manpaat na inni kaju cinayya inni ri kamponga ka kulle paka ammari poso taua appaka seha' todo pole tau inni punna ni lani inung i ni pallu rolo lollong ere sakgenna esak injo nampa ni alle ere na sikidi kalia nampa ni sapu-sapu i kalea atau ni inung to'i punna kule- punna kulle i injo biasa ka a punna ku pallu i ka nakke bohe ku allo allo ji injo na pallu ere pakunjoanga ka ere pakunjo mento nakke ku inung ri balla a ku campur mentodo rurung ere panginungang